Naftirki e barooɗe kam waɗi, to nde naftiraama ɗum heɓii leɗɗe, ɗum su’ake, gam leɗɗe ñawta ñawuuji, to ñawuji ñawtaama bo, Durngol <hesitation> wooɗay, to durngol wooɗi, dabbaaji ɗuuɗay, to dabbaaji ɗuuɗi bo, risku wari.